Daabaaji ɗii fuu kan ko ɓuri haynaade, o jon koyɗe nay kaa koyɗe ɗiɗi o yaarata. Omo waawi fey daroraade laaci makko omo hayni dee. Ko mbawmi sifaade kaa banngal makko e anndal an e makko. Joni non <hesitation> nokkuujeamen ga, <hesitation> o walaa ga.